Wonay kay, emi yiɗi ceede ɗuuɗɓe, emi yiɗi kare kuugal, emi yiɗi himɓe, emi yiɗi himɓe taadiiɓe ɗuuɗɓe, e kare kuugal pati e maɓɓe, nden mbo e mi yiɗi ceede, mi arta e mi yaa mi jannga, mi heɓta ko ɓe ngiɗi, mi heɓta to ɓe kuusi, himɓeeji ɗi ko hewta, mi wortina ɗate e dabareji ɗi mi tokkata, mi jaaloo ɓe.